Haala maa ggí alama a wili he, antimbi he titi flee ma Haala megesnatin bembe, atúmna a mñefna adée hiindi ma. Han Haala ma dana yaantina a fñaane, soto so uhúri yaa, uboonje ngu uwooye, wee uyaantate. Mo uboonje, blúŧi uwooye, bari antimba mada gaa a ginsúmna gitida, hanganti njaloo njali agaadni gudi gjimin, flee folla fo uga a ginwoona. Handu njaloo njali ujabantini flee folo fo uga ginsúmna ge gí gyaaŧin Haala gtída ha mada ge; Bari antimbaa mmada ga bagúudi, dúniyaa wiindi ma wo yaa, flee flee inan ga agŧooye gfooye, hani Haala ga alami uwili he. Mo ndu uŧooye blúŧi unriiji, gsib ge gee gi Haala ma yaantite a dúniyaa ma. Nda ariŋna u boonji mo, han so uhúri yaa blúŧi anriŋna wi ma húrin yaa wo we woonate ndaani.